انا اقدر اكتم نفسي الي ما يقارب دقيقه ونص اءا سويت تمارين التنفس قبل ما ابدا الغطس يمكن اوصل لدقيقتين لاكن عاده اتوقف عند دقيقه او دقيقه ونص واحيانا اقل من هذا الوقت اذا كنت تعبانه يعني